To ku n ni wrak kaba huhwa nzuk yaddu tswa ba̱ryat ba̱shon ji, zi yya pfong ani, se n hywa to tswan ba̱nyat ba̱shon ji ba za ba mi ni u̱ yet <hesitation> ka̱ba̱ntswan, a ni bra̱ng, amma ka̱ba̱ntswan a̱ya, nkyang a ba u tyyi ka̱yat kani, na ni na̱ brang ku̱ a swrang kanji, a drok u̱ rgot bu a̱yin na̱ shyi ba̱gbang, ko a̱ shyi ka̱yat bat, ko a̱ shyi a̱uryen, infact, ko a̱ shyi kayat divong ida̱i ku̱ mbangwwuk a si u tat, a̱ ni na̱ hok, yi ryat bu ta̱yaam. Ku̱ a hok ryat a ba̱m ba ma, a ku jem ka̱bucicong kpa wwon u̱ ku tom i, ani ryi a̱wwon nu ma, na̱ ma̱ bra̱k. So tswan ba̱ryat ji brang ba̱gu̱ngang, a̱mi, ami tswam ba̱ryat ji zi n yya pfong. Ku̱ a̱nyin a̱ cut ryat kyang ba̱ nwan, a̱ na̱ yei, a̱ nu̱ tyyei. To dani ba ku ryi di nyyai ni ba nyyai ku ba cat ayin se ba tyyi ba̱nyet ba nwwai a̱ku cat <hesitation> nnyyai ka ku̱ a cat ryat bu a̱yin se a̱ jem kpa, a̱wwon u̱ tom. Ku sook nnom ba̱gu̱ngan, so benyying tswan ba̱nyat ka̱pfun ji <hesitation> ba n yei <hesitation> wayn na ni a̱ brang ba̱gu̱ngang. <hesitation> u brang, a̱ mon a̱wumba bu a̱wumba, a̱ mon a̱na bu ka̱won a̱ non a̱gwam bu ayin nu na̱i yya dityok fi tazwa nu kari. A̱ brang ba̱gu̱ngang, a̱ tom bu a̱ tom ba̱ryat ba̱nyet a̱ ba̱ hok kayat ka̱rum so mi-a̱mi na̱ n yya pfong a. ɗu a̱man tswam ba̱ryat a̱ya, ku a sook, ku̱ nwan a̱ni cat yei a, <hesitation> a̱ ni yrang a̱wwon u eyang, ku̱ a si ryi ɗiyrek a̱yin ti a cat yei a ni wwa ɗ yyak, a̱ byyi bu sa zaan, a̱ yyak ku̱ a̱ yyak a̱yemi to ba̱nyet ba a̱ byyi diccu kyonh ti ni tswan ba̱ryat ji ni a̱ yya pfong ba nji ni, ba ni na̱ sook a̱ si mon bu ayin nu a cat ryat a ba̱ mu m. A̱ mwa ka̱yemi a̱wwon yi ryat. Sa’anan kuma ku̱ a̱ bu tyak ryat a̱ ba̱mu, wwon a̱ yyak <hesitation> sa zaan ba̱ryat ɓa a̱ ni tyak. A rowon ku̱ a̱ cat tom a̱ni, a̱ ni kruk ka̱rek ka ba n tssop, ku̱ a̱yin a̱ cat tom bu kyang ni, a wvon a̱ ni yyat a̱ tom ni wwon ka̱yemi, a̱ jenr kyang a, a cat jem a ni. A̱ wwon a ni yyak sa zaan kuma kyang a, a jem ni se ku nat. Ku̱ ku nat ki bani na̱ tyyei kyang a, a tom, i ni ku nat. <hesitation> tswan ba̱ryat zaan ma ni na̱ tyyei, to kyang a, a tom; ni ku nat kumu ku ka̱ si nwava a bvak a̱yin na an tom ni. Tswam banyat zaan ni na̱ tyyei a̱mi ɓa, tswam ba̱ryat zaan ni na̱ tyyei tyyei kajang a, a tom mi ni ku nat. Ka̱ram kayaan kuma, ku̱ a̱ tom ni <hesitation> kyang a, a tom mi ni ku nat ba, ba ni na̱ tyyei, kaai kyang a, a̱ toon mi mi, ba̱ryat ba a̱ tom i ni, kpa na a tom i ni lhu nat ba. Ku̱ a̱ bvn ma, ku a bvu ma̱, a̱ cat ryi mangwwuk nwan, dnk ku̱ a̱ sook bu tswan ba̱nyat a̱ya, a̱cecet tswam banyat u, a̱n shyi, ku a̱ brak u̱ ya ayang, a̱ byyi ka̱rek kok ma̱ngwwuk, ku̱ a brak se a̱ ya sook ma̱ngwwuk a wwon u̱ tom i. So iyaddu u ba zi yya ku yemi. So ku̱ a̱ yet ka̱banwon amma a̱ make snn tswan ba̱nyat nwan ji yet ntsatsak. U̱ byyi kyang a bra̱ng rong a ni ku byyi cet ynuwa. So a̱mi a̱mi zi n more tswam ba̱ryat ji kaptwu so ku̱ a sook, b ba na kpo sook sook a̱ sook a̱ sak u pfwo ba kaai se a yen yyak Ce a̱ cat digrek a̱yin ti wwon u̱ yyak, ku̱ ayin nu a̱ ma̱ na̱ yei nyang, ba ani hok hok na̱ ku a̱ hok rak ji, zi zzang awnon, a sook sook sak u pfwo ba, ku̱ a sook sook sak u pfwo, rak uya ni kun u si tyyi nyong, a̱bvom a ani krun a̱ si tyyi nyong. Amma, ku̱ a hok rak ji zi zlang ko a̱bvon ami mujang a n tyyi, to a ni sook a̱ wwon u̱ yyak ka̱rek ka ba na n shrim yei u ni. To ku̱ a̱ yyak yyak a̱ ni hok na̱ ryat a̱wwon nwan nyang a̱ ma̱ dyat banu. Ku̱ a̱ bu tyak yi ya byei wwon shikensan. Nu a̱ni hywat ka̱ymi ku̱ a̱ ma̱ hywat ba ma, nwa a hywat ki a̱ ma̱ hywat ba ma, nwa a hywat ki a ryi ba̱nyat ujin ba a tyak. Ka̱ram ka̱yaan a drok u yei a̱yin nu u̱ si shya na̱ shyi u ba̱ryat bu a̱nyanyet, to bani na̱ tyyei a ni hok ba na̱ tyyei a̱ hywa, a̱njin a̱ni a̱ yei ni, a̱ shyi u ba̱nyat bu a̱nyanyet, se a yen pfong ku̱ a̱ bu tyak to, ko ba̱yanyet kuma ku dagantu a̱yaan, ku̱ a shyi u̱ ba̱ryat bu a̱yanyet banu na̱ tyyei tyee a shyi u ba̱nyat bu a̱yanyet a̱wwon a̱ hywat rang nwon na. To se a pfong ku̱ a̱ bu tyak, a bvwa ka̱baram u̱yemi wwon a si bvo ku yei to a̱ mi ami ba n yya, zi n yaya anfani bn tswan ba̱ryat ji kapfun a̱nyyi wu ba̱shong ba, ba za ba mi ni.